Nonde mai do numtina am lesdi. lesdi je mi a'wata Audi butaali fuda mauna. lesdi je mi nyibirta sare am be mai. lesdi je to goddo mayi be irata mo h nder mai. nonde mai Bo boddum masin.